اكتر شهر مفضل بالنسبة لي هو شهر سبتمبر واكتوبر وشهر مايو وابريل الجو بيكون جميل جدا سواء في الربيع في ابريل او مايو وبيكون حلو خالص في اكتوبر في سبتمبر تكون بدايات الخريف البيت ويكون الجو جميل وهادئ وفيه لسعة بسيطة.